Lafa hangataky visa zany da ny raha ataonao volohany zay mila anao zay zany fa mana passeport tsy mihoatsin'ny telovolanana ny nananao azy da mila koa anao mana ny sarinao manoka, da mia koa anaoa zay mana ny karapanaondro, da da photocopie-vanao aby zay la ataoanao anaty vaopy raiky la aterinao amin'ny tomponandraikitsy agny.